Una aspiraora... pos velaí aspira la guarrería porque tien un motol que hazi un cholru d'airi mu huerti pa drentu. Antocis, el vazíu que se produzi ena boca dela aspiraora rastrea pa drentu tol polvu, las pelusas i la fusca, i quean entallaus en una bossa o depósitu. Assina, la guarrería se recogi facimenti del suelu o las alfombras en sin tenel de barrel. I assina es, peru a mí no me gusta muchu de tol ruiu que meti i te pon la cabeça comu un bombu assínque yo prefieru dela escoba.